حابب أختلق بيوصفوا فيي بيقولوا إني انا بحكي برشا، أنا في نفس الوقت طيبة ونعاون ونحب العباد، شي حاجة ديما متسامحه معاهم ما نخليهاش نروح وحدى، وذكية عندى ذكاء عندى ما نقول في روحي، وفي أي موضوع تحكي معايا تنجم تلقاه عندي شوية ثقافة نحكى معاهم، في نفس الوقت نبدا ما نعرفش حاجة ما نحشمش باش نقول إني ما نعرفهاش.